ଆପନା ସଵକାଲେ ବାହର ଜା ପହୀଂ, କୀମା ରେଡୀ ହୋ ପହୀଂ, କେତେ ମିନିତ ଲଗ୍ଗାନ ଥୀ। ଇଠୀ ସଵକାଲୋ ଉଠୀ, ରେଡୀ ହୋଗା କୋ କୁହା ଜୈଚୀ। ହମେଂ କେତେ ଟାଇମରେ ଉଠୂ, ତହାଂ ମଦ୍ଯୋ ପଚଲେ ଜୈଚୀ। ପ୍ରସ୍ନୋଡୀ ଅତୀ ସରଲା ଥେ, ସଵକାଲେ ଉଠିଯାର ରୋ, ରୁଟୀନ କୋ ଏଠୀ, ମତଯୋ କୋହା ଜୈଚୀ।